راح أختار أتحكم باحلامي، لانه أحلامى هى أنا هى ذاتى، ال- او الأشياء اللى أنا نفسى تصير ما قد صارتلى بعد، أو كان نفسى تصير بالماضى وما صارتلى بالماضى، <hesitation> راح أتحكم فيها، بحطلها حد تا الأحلام والطموح الزايد مرة يفور، فأعتقد إنى أتحكم باحلامى وأضعلها حدودها.